Ny tahony natao hitazomana an'ilay elo, dia ilay raviny iny miaro amin'ny masoandro sy ny orana, dia misy an'ilay vy kely be dia be iny mitazona an'ilay raviny